To, tòng kɨ yɨlɨ, kɨ bi mu pò ni kɨnɨ nɗin yɨl mwa, ɓe <hesitation> pò shit en mùn. Mu man lap kɨnɨ te, ngò pokin kɨ yɨl nyi ɗa we? Bi ye po dame mun nɗin yɨl sosey, susey ɗo cor. Cor, kwat ɗɨ, ɓe wat mwa. Gha ɓa ɗen bɨ ce ka. Ngò cwo pi mwa shlike, ngò da ka yiar mwa shɨke. Gha ɓe put ka me mwen ka. Mwa put ɗɨ, a put ɗɨ, mwa wun ngum-a? Wun nɨne, pak mwa cwa wun. To, bi dung-dung kɨni, pò dame mun ɗo yɨul kɨni, nyɨ kɨ mbìpo ka. Mu bar ko nfwàn mwa ɗɨ gàk. Kaɗang ye gha kɨ pitong ce nɗin yɨl ka, ɓe gha kɨ bɨ ce ka. Kɨ lok ɓa ni lek we kwang nyɨ, Wu man ke kɨ lèk kɨn i kaɓang. Kɨ lok ɓe, kɨ lok ɓa ni go ce mwa ji, mwa lè wun gàk. To, ngò tap pi mwa, mwa dung ka? Ko mwa gyi ka? Yɨl kɨni po pɨn kɨ shɨk, bi yɨl kɨɓut ɗɨ, ɓe bì mu pò leng kɨni kɨɓut ɗɨ ɗo pò dùn kɨ tòng kɨ yɨl kɨni ɗo cwa kɨ pi. Kuma go ye mu ɗen kɨɓut te, ka ɓe mwa mwa ɗar mùn, ko mwa lap mun. Yɨl nyi, ɓe ba yɨl funu najeriya gàk ka. Yɨl kɨɓut. Ɓe yɨl kɨɓut ɗa, ɓe a wang nkwang nyi ɓe lek ɓang. A wang mɨni, ɓe lek ɓang. Mu pò leng te nenɨ, ɗo po pan funu gàk. Mpì yè ɗò ngas mwa lɨ teni nɨng ne kɨ dang ka, ɓe nen ɗo po cin kɨ nshi mwa kake. To a ni, bi ye mwa nang kɨ yɨl funu, kɨ yɨl nɗin yɨl kɨɓut, nɗin yɨl nyɨ kɨɓut ɗɨ, ɓe bi ye pò se kɨ mun-mùn nɗe ɗo, ɗo lèk ɗa. Kɨ lok ɓa ni mwa cwa gurm mwa, a man bi we kaɓang. To wat mwa kɨɓut ɗɨ, ɓe mwa ɗo mwa pò cɨn kɨni ɓang. So ɓe bi pò dùn ɗin yɨl kɨɓut, kɨɓut ɗɨ, ɗo lèk ɗa, kɨ pì mwa cwa, ko reshi kɨ bi ye gurm mwa mwā cɨn, ko mwa pan cok kɨ mwa mwa, ɓe nyɨ gyi kaɓang. To, a ni gha ɓa me mwen ka pi ce ka. A sit nɗin yɨl nyi, ɓe mwa nɨ wàk kwang nyɨ ɓul. Ka nkwang adini a? Ko kò kwang nyi a, ɓe ko ɗa nkam ka ɓang. Ngò yak gurm mwa ko mwa met mwa sok mpì shal. Mwa lok ɓe mwa jɨ mwà mòt polu kake gha, ko mwà ɗap ghà, ko mwà met mwa ɗen nfik. Gha kɨ shal ka ɓe gha ba, pak ɓe mwa cwo wun, ka gha me mwen ne, ɓe ɓang. Duk bɨ nyi mwa kɨɓut ɓe mu ni ka. Yɨl, yɨl ce, pak ɓe yɨl funu nyi, mu te ka ɓekwang ce, ɓe wak kwang ce. Ɗang gha ɓa bàr kaɓang. A met nkwàng nyi ɓe bàr kaɓang. So yɨl kɨni kɨ tutòn mùn. Mun pò nang kɨni tè ka ɓe nenɨ, mun kɨ jɨ ka, ɓe mun kɨ nyok kɨ lap mun ncya? Ka ɓe pan kɨ yɨl kɨni tuton mùn sòsey nyet. Bi ye pò se kɨ mun mùn nɗe ɗo bi ye nga tang ɗa mwa. <noise>